Goɗɗo feere, o waɗii kuugal keccal, kuugal semtiniingal, nden boo mo yiɗaa goɗɗo annda, mo yiɗaa goɗɗo nana. Ngam ba maajum, mo lattoto e mo waɗa kappa-kappa, to mo nattii himɓe. to mo bolay, mo heɓtay no mo watta ka bolirgo.